Sasà, ma di chi ti scanti? Unu quannu havi a mòriri, mori! E poi l'aeri sunnu li menzi di trasportu chiù sicuri ca ci sunnu. Nun lu dicu iu ma sunnu li statìstichi ca lu dìcinu. E' chiù periculusu pàrtiri cu la màchina ca cu l'aeriu. Finìscila cu stu scantu, va! 'Un c'è motivu.